صحن الحلو، صحن الحلو فن خاص بتفنّن في وبعطي من وئتي كتير لأنوا أنا من الأشخاص الي بحب الحلو الصّحن المليان عسل، مليان أشطه، مليان أصص طيبة، مسلا صحن كريب، آلب cake، جالو، كستر، هول كلُّن أنا الصّراحة بسويُّن عندي بالبيت لأنوا بحسُّن بيطلعو أطيب لأنّي بستمتع أنا وعم ساوين لأنّي أنا من عُشّاق ومن مُغرمين ال- الحلو السكّر، أنا بالبيت بساوي <noise> الحلو متل ما خبّرتكُن <hesitation> وخاصّة لمّا أعمل cake بي ساعدوني ولادي في بي ساعدوني بالتّزينه بالكريما والأصص الطّيبة الّي علي لا هيك يمكن ال- ال- الغاتّو بفضلو إنّي أنا أعملوا أكتر من بئيّة الحلويات لأنّه ولادي كمان بيستمتعو هنّي وعم بي ساو حتّى لمّا يكونوا عم ياكلو منّو بي حسّو حالُن إنّو هنّي عملوا شي، إنُّو هنّي اخترعوه شي. <hesitation> الطّبئ ال- اللّي بالنّسبة لا إلي أنا المفروض كل يوم إنّي كون موجود بالبيت هوّ طبق الحلو لأنوا بحسّو هيك بي- بيضيف على حياتنا شي كتير حلو لأنوا الدّني حلوة لازمنا ناكُل شي حلو هيكي لا شوي نحلّي <hesitation> الحلو هوّ كتير شي مُفيد إذا نحن عرفنا كيف ساوينا يعني إذا استعملنا العسل بدال السكّر، إذا استعملنا أصص طبيعيّة أكتر ما إنّا تكون مُضرّة.